هختار القلعة وده طبعا علشان القلعة هي مبنى هندسي ف ل- انا لما اروح هكتشف المباني الهندسية دي تاني حاجة انها مريحة ف النوم تالت حاجة القلعة بتقدم فنون وعروض فنية ف ع- ليها استمتاع اكتر